أكيد أول شي بعرفه على نفسي ومنه أنا بقله أني سعيد جدا بمعرفته، بسأله كم شي مثل كيف حاله؟ شخباره؟ من هو؟ وكيف جا؟ يعني هل هو معزوم ولا جا مع حد؟ بسأله هل أحب أجواء الحفلة؟ وهل في شي مميز في الحفلة ولا لا؟ لو في شي كمان وده أنه يستمتع فيه في الحفلة بكون معاه، وكذا بس.